Biu ntsau lami rnu tchaung nda mas nti nda mas ñkiy nda mas akue ru tchiaung ndu tauin kiaguan tasuaadan y taui nda nju taguemban dapay stakat y lju tatiidan bajau mjau batsueje y bijiy mjau taaulan mjau kun nda saljau xipia y bijiy njuande biu tauiban biu ximpiemp kara pagas que tajadan y bijiy de ru ndujuy xiñiant y njuande de ru ru kara tchiaung mas kit ndu tasuadan y ya nda pan naung y biu ñkiue ni nda tuu nda tuu pa ke gulejeng paque lantay y landeus mas bale tchaung njuande y bale lami bale pik nda lamemp meje nduk ximpiemp para que ndu lae bajau tchaung ndu lami mjau mjau tchaung mjau bapuy nduk ndaja gude y kara ndaja mjau bau ru tchaung ndu meje nep nda laju ne lai nda nep aaa nmemp ñkiutalung u nep sku mas asi ximpiemp pa nda naung laui nda mjau ntsjijiñ biu ntsaung. Ni lai nda npiu mjau nti y ru raxi ndu mjau net y ru raxi de biu ntsaung ni mjau nda lae kapiey ndu mjau kakuy legeng biu nxi y bale nep njuande laiau njuande ru raxi njuande laiau ne kara mjie staut ndu pemp meje nep ru ximpiemp tip meje ru tsjep damesk liedat tsjep mjie kaguit tep deru tep nda nda nep mjau nti onde pik laut ru mjie ndudat te pur bibiu pur biu nmau e cuando lami ru nmau matu tu bijiy te ru mjie ly biu sanaut y pemp ru raxi tchaung para que lae makiy biu nmje y bijiy biu te y bijiy ru mjie lejeng mjau bakiy tama kiau bu kiuyk u de ru u laui de ru raxi tchiaung laui mjie staut y njuande cuando lai basa te bijiy biu kjuast ru raxi tchaung pa ke lae biu nmje mjau makiy biu nje masa y de ru npiu ntsaung ni jiip mjau bale nep njuande biu ñkiue ntsaung ni jiip.